रेगिस्तान को जो रेत सेओ। ज्यादा गर्म अ थेथोके कारण जो थीन की गोडी जल जाओ चमड़े अ गर्म रोधी अ से मतलब जल ना आती जीतू के कारण इनको पेट जल न आती।